Ho, koa a Madagasikara, e foty e, lazaiko fô foty e, igny kogny rô kô fô mientsiky ohatra ataoko karaha tamy barea takeo igny zegny fogny exemple alaiko rô olo mibata tele mande an'arabe, olo jiaby miray hina aby e, iny tsy ahitagna olo miadiady, samby e a olo miady aby lasa miray hina be fogna fa avy- avy aminy foty io foagna, igny no ilazako fô tegna volohagny tegna tian'olo e a Madagasikara,